E mërkura osht mesi i javës edhe unë zakonisht e lidhi me ni ditë që sjellë lehtsim, se java osht tu shku mirë, puntë po kryhen. E mërkura osht poashtu ni ditë ku mundem me i rregullu ose ndryshu planet ose detyrat që kërkojnë ma shumë vëmendje edhe përqëndrim.